اندونيسيا بلد كبير و متنوع في ثقافته، فيها اكتر من تلتمية قبيلة و لغة، كل قبيلة عندها عاداتها و تقاليدها و اسلوب حياتها الخاص بيها و الحاجة دي ادت البلد طابع خاص و مميز، مثلا الجاويين من اكبر القبايل في اندونيسيا، بيعيشوا في جزيرة جاوة، عندهم لغة و ثقافة غنية حقتهم براهم، ناس بالي مشهوريين بالفن و الرقصات الشعبية حقتهم.